أول شيء راح أكون <hesitation> غير رسمي وبسيط. أقول <hesitation> هلا والله، شلونك، أنا جيهان، حبيت آجي وأسلم عليك. شنو أخبارك، قاعد تستمتع في الحفلة، انت من هنا أو جاي من مكان ثاني. <noise> دايماً تحضر هالأماكن. <noise> أنا شفتك قبل كذا <hesitation> ولا أول مرة التقيك. والله الفضول خلاني آجي اتعرف عليك. بعدها إذا بدانا نتكلم، راح اترك الموضوع يتطور طبيعي.